Hafa avao ma rô mihinagne sakafo namboarinao ame tagna igny, sady igny avao koa tsy mandany vola, mividy raha kidikidy anao mividy raha kidikidy anao da atambatrinao handrahoinao ame fomba hitiavanao an'azy, haniny misy rony, haniny ridritry haniny frity izy arake hitiavanao an'azy.